puldebbo am be ndottijo am sigi am be sauri am be vi mi lorna hakkilo am ha jangirde. mi habdi mi lorni hakkilo am masin ha jangirde arabiya be je jamanu mi jangi nafi am.